Tetteq siaga biasanna matinrokiq jang siaga makanjaq tomatinro ero iyaq biasakaq matinro tetteq seppulo biasato tetteq siddi pole okko bawang ko engkai jama-jamang ero kanjaq kennang ko tomatinro mappammula tetteq seppulo nasabaq ko matinrokiq tetteq seppulo menyametto tomotoq ko eleq i deqna na tocakkarudduq